أتوقع أنه أول يومين أنا نايمة تماما يمكن ما أصحى ولا أحرك ساكن من السرير تماما راح كون راكده مافيني أتحرك أول يومين لين أستعيد صحتي وعافيتي قوم سولف واستانس مع رفقاتي وربعي اخواني نزلنا شي شغلة فيلم أي شغلة من هذي.